Kaya green house om mere nan kodum, mianda dum, mianda kodum hootinirre. Mama doela, latu gomina nidum chanta, miya nmi bedda andal doman, mi fidita mi heftan adum, hootinirre, nnden dumon kanjuman.